एयू अलग-अलग तरह र कपड़ा हवे है सरदिया र गरमिया र कपड़ा हा वे। वर्षात में लोग रेनकोट पेरे वर्षा हु वचना हरु। सरदियन में लोग स्वेटर पेरेवा में काम लेवे स्वेटर भी अलग अलग तरह र हा वे। गरमियन में मानस हलका कपड़ा पेरे जीका वणा ने गरमी नी लागे। कपड़ा महंगा भी हा वे सस्ता भी हा वे अलग अलग कंपनिया रे हिसाब हु कपड़ा आया करे।